<hesitation> anreku kuné onrekunió te xhitá chimi <hesitation> é xhitate tonrexí xhitatí té <hesitation> yuñatí chí he vetati tachí kué <hesitation> xhí jakú vaxhí en kan kanxhí jadá vexhí detí en tichí tanío te naniti chimiti nguté <hesitation> a ho'nre xhitati teyú undú chí <hesitation> ó ihó dadixhitatí.